Ma seontlapowa sekitzin kenin achtoh o- otechpahtiayah ihkuak osemokokowaya. Bueno axan keh sa techontlapowiah, oksekinmeh kenin omopahtiaya, porque ompa kanin nech nichanchiwa casi yekin omochih carretara entonces pues amo okatkah cochimeh, pero nikihtowa kienin okichiwayah tla ikah ya yayi momikiliah o melehka mokokowa, tos kihtowa nopapantzin que yowehka okitemowayah miek pahxiwitl, o seki yayokipayah kitlatiah ma waki, tos tla kanah ikah mokokowa sa konkechiliah, tla kanah tlatlasi pues kitemowah itlah pahxiwitl para inon, para tlatlaxistli, seki kiketza tlen kiliah <hesitation> guayaba ixiwyo, inon kiketza iwan awakatl ixiwyo, iwan okse kiliah xiwitl itoka xomiak, inon ixiwyo kiketzah inon para tlatlaxistli, iwan tla kanah tihtitonewi, pues inon tlen kiliah manzanilla tikonketzas para tikononis tlamitzin mitzonpalewis, o itlah okseki pahxiwitl tla kanah timetztonewi ika xometl ma mitzmetzpakakan tos inon mitzpalewis. Iwan pues axan, axan sekita pues ya yamachokmelahka ihkon, axan nochi pahtli ika tlen pastillas o tla titlatlasi niman sekimokowia se jarabe o itlah, ayekmo kemih achtoh, axan sekitemowa itlah pahtli tlen tlamitzin sekon- sekonkowatin, tos oktlamantli se mopahtia axa, ayekmo kemih achtoh. Se tlamantli tlen neh nikonilnamiki achtoh, ihkuak ayemo okatka carretera, <hesitation> nomamantzin, okinpixk miekeh kokoneh iwan nochi san ompa kalihtik okimpiaya, pero se tonal tlen tlen noknitzin tlen sa sa xokoyotl, inon ompa oneski kalihtik pero nomamantzin owal- o- amo kuali omomachilih, melahka opehki tonewi, iwa pues ya sa miak okiwalihtohkeh pues yayomomikilih, pero sekonmachilia ok omihyotiaya, tos niman okitemowihkeh, ompa okin walnehnemi desde ompa ich noaltepe asta hospital río blanco. <hesitation> ompa wehkatzin walnehnemih nochtin miek tlakameh, kiwalmamah ika se tilmahtli, iwan kuameh kintlaliliah iwa ihkon kin. okiwalmamahkeh asta río blanco okiwalikakeh, tos achtoh pues nochi tlen kokoneh oneskeh nochi san ompa ikalihtik, san setzin ika o nikihtowa otlahyowi porque pues amo kuali omomachilih, porque yeh nochipa ompa omoyolchikawaya keh san ompa kinpia kokoneh, pero sekita noihji owih, cuando pues okachi waltlaowihth iwan tlen kipia tiaskeh hospital iwan axan pues ya nochi siwatzitzin, nochi ya asta hospital ayekmikah casi san ompa kalihtik, nochtin tlen kipiah yawih hospital, ya kimatoken tlen tonal kipiaskeh inkonentzin, tos ya sa mochixtokeh, pero achtoh amo ihkon okatka, achtoh nion amo okinmiliayah kox ichpokatzin nesis o piltontli o tlen tonal pues achtoh amo amo oyayah inawan inawah doctores, pero pues axan ya oktlamantli, axan tla se siwatzintli pues kichia se konetl, pues yayikimatok, mas o menos tlen tonal kinmiliah kipiaskeh konetl iwan akini, seki ya kinmiliah kox piltontli o ichpokatzin pero achtoh pues oktlamantli okatka. Tla kanah ikah konetl mokokowa kemanti pues seyah kanin clínica de salud tlen pues tlen de gobierno, kemanti pewa amo sekahsi pahtli, o kemanti amo inon techmakah, amo kitah tlenon sekipia, o kiwalihtoeah pues yehwan amo kipiah inon pahltli tos sekimokowia kanah itech farmacia sekitemotin iwan ya sekikowa, pero kemanti pues mas itlah pahtli sekikowa, nes ke amo techonnamiki, o kanah se. <laughs> Cuando tehwan seyah clínica se semopahtitin iwan tlakana amo kipiah pahtli pues techonilia doctor katlyen pahtli sekonkowas iwan ya seyas itech farmacia sekonkowatin, sekontemowa kanin tla ompakah se farmacia tlen okachi amo wehka, tlilapan sekontemotin, tlamo osekahsik, seyah asta orizaba sekitemotih ich okseki farmacias kan masekonahsi inon pahtli.